د یوې اونۍ په جریان کې، زه معمولا د مختلفو سازمانونو څخه لږترلږه دوه سوه بریښنالیکونه ترلاسه کوم. ډیری یې زما د ماشومانو ښوونځیو څخه دي. او یو لوی شمیر یې د اعلاناتو څخه دی